Jaari jantu, jarí ja kuarí aspirina, desenfriol, alkaselzer. Sal de uva yuá ku medicinari ji nananí ji kue´e xíní kuele saií.